मनजुन् बिल मन एन्जोय् करु एव्लक् फूद् होइसे मनज् सिम्प्ले जुन्दिल करो लिके अ स्तेअम् मोमो। सिम्प्ले फिश् चुर्र्य्, मसो जुन्द्ल असे, तर् बिसे ततो झल् मुरि असे फ्रुइत्स्, वेगेतब्लेस्, वेगेतब्लेस् सबर् किये ब सलद्। सलद् होबो एग्ग्, छीसे, नुत्स्, योगुर्त्, मिल्क्, पस्त, सोउप्, रिचे, रिचे तो सबर् लोगते चोम्फोर्तब्ले है थेन्, तहि अभिसर। अरो असे, जने क्य, कि गोहे जने, ओलिवे ओइल्, रोति, रोति तो जुन्तो।